Renault, VolksWagen, Audi, Hyundai, Sachman, Berlier, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Chevrolet, Jeep, Land Rover, Ferrari, Prada, Fiat, Porche, Mercedes, Man, Mazda, BMW